Bueno keejayo primero este kejaasa primero in ku color coma ka'a color kuiji color kuii este color, color kuii bajo, color gris, e color azul, azul, azul bajo, azul fuerte, azul este color guinta e color tuu, color melon este color, color color, a ja nti'i yua kuu aja color kajoo kajoo in ti'i yua jinisa color kuiji color kua'a color azul color azul bajo, azul este fuerte, verde, verde e verde nuu jako, verde nuu jako o a kuiji medio nuu ja jo color yii kua, yii kua bajo, yii kua, kuenta color oro ja ka kaka'a masa ko iyo yukani ku ja jinisa kuu.